ഉല്ലിപയലു മര്രിഉ വേല്ലുലി ഥീമ ലേകുന്ദ। സരയ്ന ഉര്ശ്നുക്രുഥലു നില്വഛേസ്ഥു കോന്നി। നേല്ലലു വരുക്കു ഥജഗ ഉന്ഛു ഉല്ലിപയലനു। ഛല്ലഗ പോദിഗ ഗാലി ആദേ ഛോത ഉന്ഛലി। കഗിഥമ് സന്ഛിലു ഗന്നി സന്ഛിലു ബസ്തലു। ലേദ ജലി ഗുദ്ദല സന്ഛിലു പേത്തലി പ്ലസ്തിച്। ചോവേര് ലോ ഉന്ഛ കുദദു ഏന്തു കന്തേ ഥീമ। ഏക്വൈ ഥുരഗ പാദ വഛു അലഗേ വേല്ലുലിനി। ഗാലി ആദേ വിദന്ഗ ഉന്ഛലി ഗുന്നി സന്ഛിലു। ലേദ ഓപേന് ചോന്തൈനേര് ലോ ഉന്ഛി ഥേ മന്ഛിധി। നേരുഗ കന്ഥി ലോ പേത്തകുദദു പോദി മര്രിഉ। ഛല്ലനി പ്രദേശമ് ലോ ഉന്ഛാലി കോഥ വേല്ലുല്ലി। ഗഥിലോ നുദി നില്ലലു പോതു നില്വൌന്തുന്ദി ഥജ। വേല്ലുല്ലിനു ഫ്രിദ്ജി ലോ ഉന്ഛ കുദദു ഐഥേ। കത്ഛേശ്ന ലേദ പേശ്ത് ഛേശ്ന വേല്ലുല്ലിനി। ഫ്രിദ്ജി ലോ നുദി വരലു നില്വൌഉന്ഛവഛു।